اخر مكان زورته ااا روحت الأهرامات من فتره قصيره اوي اليوم كان حلو اوي وبجد كل مره بشوف الاهرامات كأن يعني كأن بشوفها اول مره المشكله بس في الجو أنه كان حر اوي وبفضل اروح الاهرامات في الشتا وكمان يكون شتا البرد اوي مش هتحس بالحر زي ما هتروح في الصيف